Ku ma olõ haigõ, sis mul om keelet kotost vällä minnäq, aga samal aol om säädüsega keelet tüü aol tarõh olõminõ, vällä arvat põhjusõl, ku näütüses auto ei tüütäq vai ilmastik ei võimaldaq. Aga haigust ei olõq mainit, mis tähendäs, et ma riku kõrraga kolmõ säädüst.